Vuduququs meda qari va ngu manatam vatduququs ngu manatam duququ ngu ruqum. Nguruqum ba nokop kale ngo. Meda qalengo ba bama lavo raran. Da ngu raon raon mada qalut utmuqun Kalut ut muqun meda ba ba mani qunung dut tilak. Utilak mavangam nakop. Meda qalut uri nam nani atmas nakt memar iva uret bu rualat kal kaung, mamar iva uru alat kal kaung meda ma manes toqori da qalut nokop ba meda ma manes buri manes berak kaung, Qalut ba meda uri wok nama lat ba meda sabang. Utualat nakop. Memar i akaran da qaralut meda uret savar alat du ru wok nanga. Urualat beraq aqa. Meda utualat bu tualat ba ba sabangang uran nakop kalut, Utualat, ura uret samani ama letki uri tor ba nokop kalut, kalut ba ba sabang ang. Sabangang dop kaliut. Utet mavangam ba ba savar ama pilai uri pilai. Mada qalut mani qunung nokop mamar iva uri monak beraq anas Kalut utmuqun ba ban nokop uret tam mena, ura uret samani qi. Nani qurem bu riktsan nokop kalut ba. Utet savaralat, kalut, utet savar alat ba ba memar nop kalut, memar ingi les, ngia ret ngia tu gia mung Nokop kalenge ba ba undrok mana kale ngo nguna nge banokop memar iva uni stori, uni sameng asek Kalengo ut tok mana, kop udet, vat tuququs toqori da qalun. Kalun banakop memar iva qalun ba bu undret savar alat. Kalengo, ngua ret savar alat, ngua tualat nakop ba meda mol var ango si ba si ngua raranas si nguat tualat nakop ba qalengo ngua tet ngu tapam savat gaa vatka ngu qut sara ma galip Uret samani ama raleki, qalut uri malet. Meda utilak nokop. Qalut ba ba sabangang dutet duri nadam na ma abol beraq ana vat luqup Nop kalut toqori. Uri pilai, memar iva utilak nokop. Mudem mat nge. Da qalut uri monet, tilak mavangam nokop. Ba qalut. KAlut toqori nokop kalut mani qunung nokop. Kuir anga lat. Kalut ut muqun mavangam. Sameng asek beraq ana. Kalut ut muqun ba qalut ba qalut ba sabangang Uret savar alat ba qalut paralat ba ba ma bangagi. Kaliut par alat ba bama bangagi. Uri monak berak anas par alat ba qalut par alat Ut lilak nop kalut par alat bap, meda sabangang. Bangagi but tilak mavangam nokop Gua rowek meda utet naveram ama arot. Ma ngang matki yaman naniut dut met tam mena samani ma qumgi buri tor, buri tor, buri tor ba bat sabangang dut merin amak ba sa vavat Banokop kalut pavat ba bama bangagi but met. Qalut mani ama arot ba qalut ba ba qalut mani ama arot nokop. Ma bangagi roqori da qalut mani ama arot. Ma yaqon gi sen banakop kalut ut muqun mani ama arot. Dama ngang mat nga nga tet, namok galam ut meda utet bu tair mani ama arot toqori. Urik san mani ama arot ba nokop kalut ut muqun ma mi nanal mani ama arot. Ba meda ma kar, ba meda ak kamet na man ut ura roqa banokop kalut utmuqun ba but met tam mena simak ba qalut kimak ut muqun nokop. Koir anga lat nokop. Kalut mavangam. Nokop madara da qalengo re vavat, nguna yare qalut ki mena uri wok na ma simen vanani ama situa ba qalut ba qalut bap bama bangagi dap qalut nokop ut ti lak mavangam. Koir anga lat. Nokop ma ilak ut mavangam nokop par ma mung ango rarem, vat saragi nokop. Kaliut kaliut bap meda tiare ra veng dama kulao buri nekt pama kulao banop. Kaliut parama lamas anga rarem nokop. Uri trumat nana koir memar var anga lat nakop, qalut uri pilai ba. Sabangang doqori da ngua met samat lekti ngua ror. Ngua meri namak, ngua tilak naveram ama arot ba ba ngua man gal gua rovek. Qalut nokop burit nekt. Ba qalut ut muqun mani ama arot. Dap ma ngang matki rekt kiaman nani ut. Ut met tamena savar aqi, banop kalut imene. Ut meri namak. Qalut bap banak kiare ritmot nana yimak mani ama arot. Nokop mani roqori vat duqusqus. Ba ba ramet tavit namanut qopkias kalut i ut muqun ba ut met mena simene sadangares ba nop kaluri mene. Ba banokop utmet mavangam sanas kimena ngu na gua rovek. Kalut ba ba yakpone qaman galam ut, dut met ba uri tap beraq aqa var alat. Uri tap buri tap, buri tap, buri tap ba vasat da qarun nut. Karuqunut toqori but met samit savavat. Qalut pavat ba nakt dangdang da ar sut samam mene sa mani qi buri tor buri tor buri tor bap ba karuqun naut but met sava vat. Utmonak beraq anas. Ut monak beraq anas toqori ba banak vas di yare ma lavo galam ut. Nop kalut ut muqun ba nakt tem anit mot nana. Kani anit mot nana roqori. Anint mot nana banop kaliut ba da ra murakt par roqori sabngang. Dangdang dut met tavit ba sarovone sa mun-gurap ais ame na ba qalut ba qalut tare mene nak dangares. Ba ba yare ra man galam ut. Ut met tavit ba sarovone me kirai avat ba qalut ut muqun but muqun, ut muqun ut naqot mat kiak a mobile. Ut naqor ama yanga roqori nokop kaiut uri morka dam. Nop ngua met namani yare ma lavo sare savavot da ngua man bakt tiare imone dama iska avam. Ut met mam mena sam mimit e ningo ba qalur imit. Ba nakt tiayom galiom. Ut man bat tiayom anit nekt. Utman kal tiayom anit nekt e qabung. Kana me Lowrence ba qaluri vuk. Ba qalut, ba qalut, ba qalut, ba qalut ba qalut ba e Jut kaman kalam ngo. Un met mena sam mamene. Arsun samani me, ma leki. Dang dam un ba saramak e selam ba nop kalun gi mak una me yoki ba qalut. Kaliut ki mak nakop mani ama arot toqori mani nap pangang kaliut ba. Un met saram mone samani ama letki ba nakt ut met tavit sarovone ba qalut ki vone nokop. Ma eqa avat qaluri vone mania ma arot. Kalut ba qalut mania ma arot bama kar ekt namuk dut peng samat ki. Ut tilak, ba utilak but met saram mena me kadaulung sut pinam. Ut pinam ut pinam ina vuk ba sivuk du qure qang samani ama ngang matki yaravuk. Yak mone mat e dipex. Utmet pavit ba sarovone arsut mone banokosy banokosi ut met pangat pas tamone ma qumgi ranamakba nokop saromone ba qalur mone var rama voski ara rem. Kalut ba nakt ut met tavit, utmet ba sai vuk ba qalut ki vuk utu alat. Utualat toqori bababap ba sabangang sabangang dut met ta vone vat ngat pas mara ma ngang matki man nani ut mara ma ngang matki baba nakt ut met tavit ba ba savav vone. Savone sa utmeri navuk. Sagal e eqa me naramit. Ba qale ut imit gal e naramit ba banop ut meri navuk ba nokop ngua man atam. Ngua manatam banokop si ngari saqe roqori, nokop ngua mes ma gilini nokop qalengo bap inak nguanari rat tes ngo inamak. Di yare ma lavo ra tes ngo, dinokosi vas sa ngo. Ut met pavit ba sarovone mani ama arot banop kalut rut muqun saqi. Qalut bap bunaqot kiare ra veng dama qurem burik san ba qalut mani ama arot. Urik san doqori, qalut ba qalut nokop ut muqun mani ama arot ba nakt dang dang da yare qaman sa yarekt da qaruqum nut riva uron sasare. Va uron sasare va utaman saram gi nokop. Dap kamuqi va beraq asagak asagak iva qat taman saramgi. Dangdang dame siva sak ba nokop kale qq ma mak darek. Nak koras i me ma lavo meda rat tilak inamak darek ba ringigi nango nokop ba banokop nguang ngu mugudam da nina mak na darek ba ra met naman na ngo. Kop kaluni muqun ba dangdang, ngua ruqun nara qalengan de ngo ngu rer. Kosi ngua tet ba saranamak da ngua man gal kiare ma lavo rat muqun. Ba qaluri ut muqun nokop ba ba ngua ruqun nara, ngo diva ngua ret savavar iva ngu manatam. Ngua mer inamak ba ngua man gal kiare vavat da qaluri ba qalut ba basi yare ra vodam bara it but nekt mit. Ba nakt ngua ruqun nara qalengan gi dapa ngo da ngua ret tavit. Ngua met tavit da ngua man gal kiare ma lavo bisa qalut utmuqun nokop mani ama arot toqori sat e yaqon. Qalut ba bot dangdang dinokop ut met. Utmet ba sara mone ba qalut kiaromone gal e naramit. Ba qalur imit nokop galam ga qana aemga savar a vareqa nokop ba qalut. Nakt a da ngua veng dama qurem dama qurem baraq aut. Are ramat mat nanga beraq ut me ba nokop kalut toqori. Siak kamet tamena da qaveng dama dak but moe urik san. Urik san ba da vas diak galam mut da qaruqun nut iva uret sa vavat. Su utet ba simak dut man gal kiare mak ba qalut toqori ut muqun mani ama arot. Kalengo roqori. Ngua ruqun nara ngo da tet tamena. Ngua tet tamena ba simak da ngua la ma rangam da ngua met da ngua tu gua mung doqori. Ngu tu guamung ba nak ngua nari sinamak da qaraskaras. Qaraskaras saqa me e valam. Karas sa me valam inamak da ngua ngip ras toqori sama sin-gi dop kamer inamak da ngua, qut maqa. Ngua qut maqa roqori da ngua valang ga. Ngua meri namak ba savavone da qalut. Ba bara monak ka beraq aut but mas bat tatka roqori but tas ka ba nak kale ba banak vasda yak toqori galam ut ba qalut ba but met tavit. Utmet tavit ba sarovone da qalut ivone utualat. Kalurutualat ba nakt arsaqa ina vuk sagalam ut dut met samene samat leki buri tor. Uri tor mene mat leki ba nat kiare ra nas saram ut dut met sa vavone sa vavat. Ramonak amat mas beraq ut bu tas. Ta monak amat mas beraq ut but mas kianga mat mas, kalut ba bama bangagi du tet rinamak napangang. Utet rinamak napangang ba sava vat. Kosa qalut pavat ba ba nokop ut nari dinak ma ulaqi yara mak. Ma ulaqi yaramak da yaremak tit mot nana ba sap prut mena but naqot mara roqori. Rit turuk turuk na. Yak ka palang palang giekt aroqi. Gia sorama <hesitation> ma valol it nakop nava kamas navam gi roqori. Titurukruka roqori sivone saman gurap ais ba qalut toqori.

Ngua ruqun na yare, Qalengan de dapa ngo da ngua ret tavit. Ngua met tavit simini ama isit. Qalengo ivone mani ama is it. Nokop soqop ngo nguat muqun nakop ba ba yare gu lavo ra ret namanango da ngua met tavit sama dangdang ba sarovone. Samani ma rangmat ka ba qalengo ivone nokop, soqop ngo. Da qalut toqori nokop ut muqun ba ba nokop kiak soqop ka qa met mena ba nokop kiak soqop ka qa met mena ba simene qa nam dianga mung. Kutuqaun iqa qasameng iqa nam dianga muk ba qamet sinamak Soqop ka qatudam ba qamet sinamak da qarap pama nap krop vit. Ngasage roqori disi qa nam damung inak mak. Kanam da mung ba sarovone. Kaman galam ngo yaro vone. Ba qaluri vone nokop. Uri urit pas marang berak eqa nokop ba qalut par alat. Uri pas marang ba durit kut. Toqori marama qubak. kaluri ba nakt klare ma lavo raman galam ut. Kaluri nokop, ba qalut ba bu rer taman nara. Utmerinamak tam nara ba savore sa vavat. Kalut ba nakt e mem garal ama plastic et berang ut but monak banas. Ut monak beraq anans toqori nap pa ngang BA nakt ak kaman galam ut da qaru qun nut iva uret saravuk buri wok na alat tini. Utmet saravuk but wok na lat tini nina vuk. Si qa vodam bamat mas beraq aut ba qalari nokop. Uri monak berag anas ba nakt, vas di yare ma lavo galam ut. Dangdang da qaruqun nut toqote iva uret tavit saovone da qalur ivone uri naldam dama aqi res dap pa nani ara va raran sanga anga duri nekt manga. Da qalut toqori nap pangang nani are ba ba qoir taman. Qoir taman doqori dopkias kalut nani ara ba qalut ba qalut ba qalut ba bama mor ama bangagi di yare ra ruqun nut vasa varas nut. Da varas nut. Kalut ki vone nokop mani ama arot Qalut ba nakt kiayom an met tavit. An met tavit da qalut ki vone nokop toqori.